په یوه لرې نړۍ کې، حکومت د کچالو شمېرلو لپاره مالیه اخلي، او خلک یوازې د شنو جامو په ورځ خبرو ته اجازه لري. کتابونه د دې لپاره بند دي چې ډېر فکر مغز خرابوي. مشران د چپې پښې پورته ګرځېدو ته جایزه ورکوي. هر څه ګډوډ دي، خو څوک آواز نه سي پورته کولی ځکه آواز پورته کول هم جریمه لري. دا یوه نړی ده چې منطق پکې جرم دی، او احمقانه قوانین د واک نښه.